يعني أعتقد إني أجدر أكتم نفسي تحت الموية حوالي من ثلاثين إلى ستين ثانية، يعني حسب قدرتي على التحمل <hesitation> طبعا هذا يعتمد على التدريب والراحة النفسية <hesitation> لكن يعني كسب النفس لفترات طويلة راح يتطلب يعني تدريب، ومهم نكون يعني حذرين <hesitation> وإنتي كم تجدر يعني تبجى تحت الموية? خلنا نتسابج يعني إذا رحنا سوا.